ஆஸ்திரேலியா உலகின் மிகப் பழமையான தொடர்ச்சியான கலாச்சாரம் மற்றும் க்கும் மேற்பட்ட மூதாதையர்களுடன் அடையாளம் காணும் ஆஸ்திரேலியர்களின் தாயகமாகும். தங்க வேட்டைக்கு முன்பு, பெரும்பாலான குடியேறியவர்கள் பிரிட்டிஷ் அல்லது ஐரிஷ் வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்கள். ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் தங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. செல்வங்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான அவசரம் ஆயிரக்கணக்கான புதிய குடியேறியவர்களைக் கொண்டு வந்தது, மேலும் 1859 வாக்கில், ஆறு தனித்தனி காலனிகள் இருந்தன.